<noise> Karazana dite ndraika: misy ny veromagnitra, veromagnitra io a ravin-draha, de cannelle mety cannelle na raviny na le tahony le amin'ny maha cannelle ananjy, de ravim-boangy a, de ôliva, ôliva io raviny, de sakarivo a, sakarivo io ndraika le hisiny igny hodirana de igny atao, de thé noir, de dite cacao.